L’Australia, si paraç l’America, e gjithë tjerë vende te ku flitet nglis, ë një vend te ku kleu na colonizzazioni nglise pran na na flasjëm di cultura, kit vej e shihjëm le culture aborigene çë jan atje, per esempiu i nativi, gli autoctoni, le tribù çë jan mankari te qualchi isola particolari, çë ancora ngrëjën e ruajën vjershe të rrojën antichissimi.